Pa megu no es éticu, porque tengu amigus que, velaí, pa ellus estal más tranquilus pos án dexau de sel quien ellus sonin. Que vestiguin más peru que la solución sea ponel melecinas ala cabeça no me van a convencel, porque m'esconfíu qu'afinal lo que quierin quien dan essas melecinas es despachal ligeru l'assuntu de ves de tental d'ayual i arrimal paque essa pressona selga d'essi revesinu ella propia.